. Ícùñ sè ámì mkoémà ìká èxpèwò ják mkpóñ íwn’m ábIó émàná ámí ém ádé Bonni, sádé ántíehédé írùñ ádé ásé ñgùd ñyIén áfud íní mmí sé mkpé káká ákéné náhá ámì nkòb nnábá éwó k ́ìruñ ádé k ́útòm ábán, ámákáb ákákárá áká, ákámá ñgwéd ìtòrò áfò ákámá áká, ké áyá káké ásóbóóó ànyìé ùtòm k íLuñ ádé, and ìLuñ ádé éwó ké nnídIá ábá k’ ìruñ ádé. íJák ámì, k’ IJák áábá ké átá mkpó náná ámá, k’ íruñ ádé ánéké áném ìruñ ntoòmìmì ké mfáná ìtIénétIé, k’ ínó ìbáhá k’ íruñ ádé, ké mbIò sìruñ ìruñ ádé énéké ébà ntòmìmì ké émém, ké mfana ìtIéhétié k’ ìruñ ádé, áyénwm ná ìruñ ádé ásé ánémé mmIéñ ádé Ékpéwò mmIéñ ámákpón mì áwùká ùké, ámì mmó ké mkpéká Bonni ká npkejém mkpó nám, mkpìmákám ákpédé ámìká nké yám ùrùá, ámí nké nám ùtòm, íruñ ádé ké ámI mmá íkpíká ñkétIé